اه أكيد يعني كنت حنزرع ال-الحاجات السهلة اه زي الطماطم والخيار اه والبطاطا اه ونخدم الأرض ونسجيها اه بانتظام اه ونستنا أمتى وجت يجي الحصاد.